To gizo-gizo hanumbo dabare muɗum hanum wokki garaji <hesitation> to non jomirawo hukunta niɗum hayumbo toh ɗon sanyata to sanyi-sanyi-sanyi-sanyi ɗum <hesitation> nangirai ko nyaminta ɗon gam saboda ko kowoyel ko bubu to wari jomake ba warta neɗum ba tunol bo ba wuro mudum gam sakamako to warti ɗon ɗum sai ko wardi ɗon pat jomoto to jomake bo diga e tefah wurto-wurto-wurto har watira non tot to watiri non kankon bo kon garai to kon ngarai kon dura dum bo ɗunwon pillere rayuwa makon kanjum kon sanyai gamma pellere sudu makon gan kon keba ɗon kon daɗo ɗon kon gatta kon pellel jode makon kon-kon sanyai bo kon sanyai bo tana bano ngaɗowo hunde noɓi neɗo warata pellel jode mudum ngel joɗe muɗum de dindindin <hesitation> ayi dum ɗon ɗonɗon to kanjum waddata ngi'a kon ngadi kankon ma kon sanya-ekon sanya e ekon sanya-ekon sanya har yaktu dun dammugal to ɗum suduma he gi'a kon ngari kon gaɗi ɗum to kon ngarti ɗon won rayuwa makon kokon ngatta pat ɗon kon ngatta kakki garaji makon garaji makon bo e banɗo honduko makon kon tutata garaji makon e hakkilo-hakkilo-hakkilo hanjum gita neɗɗo har ko toye e kon ngoni fuh ayi'ai hankon bo fere kon ngoni tunda kankon ma kon fere-fere wodi makkon wodi pamaron toh wodi makkon majum wodi pamaron majum to e makkon ngoni ko toh ɗon ngita ko ngaɗiɗum garaji di har ngi'ako dabbayel gi'ataɗon dewaɗi sa 'ire wonde wari hoɗe de duddutake wari nassi amman pamaron dun bubon-bubon pamaron-pamaron pat to bubon to kon ngari kon nangi dum ni to bubon ɗonɗata tako fellel gel kon njomai ɗum kon nanga ɗum to ere makon kon-konpam makon kon ngaɗuɗum gam saboda mahalli makon kankonma kon keɓa ekon mjodo kon ngaɗa rayuwa makon ba tare da kon ngaɗi ka ganshi ko toye ba gam saboda pallaɗe kankonma nyamaikon.